To, oi-zaki, zaki, nya fwanya dna gbmai, yi yi kwo ge zaki, o kwo n kwonu kwo zhni nyafwa nya nu, kwo nna kalai fyi lo, n dwu anya fwa nya doho doho yi, yin che jen lo ayi kwo ge dagba, dagbai kwonu kwo mwa mwa yi lo. Kwo dwu anya fwanya doho doho yi lo njen. Yin che lolo ayi kwo ge ogyi, kwo n na kala fyilo sosai, n mwamwayi, yin che lolo ayige galu kwosa, n kwonu kwo zhni nya fwanya nu n kwonu kwo zhni nya fwanya nu n kwo n na kalai fyi, yin che lolo ayi kwo ge oya, kwo zhni nyafwa nyanu n kwo n na kalai fyi, yin che lo ayi kwo ge wakwo, kwo zhni nya fwa nya nu n kwo n na kalai fyi, kuma kwo checheyilo n dwu anya fwanya je. Yin che lolo ayi kwo ge ogyi, ogyi-i kwonu kwon na kalai fyilo n dwu anya fwanya je. Yin che jen nyi lo ayi kwoge owyi, owyi-i kwo nu, kwo wu lon dwu anya fanya je. Omwui, omwui zhni nyanu nlawo checheyi lo, omwu ma kwo wulo n gyen kwa wu gye zankwochi, omwu kwo wulo lo nu. Omwai ko gi kpe genyi lo, to anya ye pya n ɓa nyi ɓa wu lo nye kpei, anya gye pya n ɓa a nyi ɓa wu lo n-n dwu anya fwanya aje n yekpe. Ɓa wulo n gye ɓa dwu anyafwanya je lon yekpe, n naɓo zhni zhni-i ɓa dwu anya twafwa aje lo. Yin che lolo n jen ayi kwo ge, oya kwo nna kalai fyilo, yin che lolo, nakwo, kwo zhni nya nu n kwo dnan bmana, kwo cheche yi lo, yin che lolo yi yi kwo ge akpe ɓa che che yi lo, yin che lolo azu ɓa cheche yi lo. Anya yen ɓain, anya fwa yen ɓain ɓawu n checheyi, kwo nzhni hoi gye ɓa wu lai, anya fwanya je n ɓa zokwo gaɓa <hesitation> to chikin nna nyafwanya, gbmanyi galu kwosa, kwo dna wna ɓo ata ye amyi a wna kwon, n kwo ɓa myi kwo omwu ɓe, n kwa nyakwo, kwo ɓa myi ma kwa gyi omwui, kwo ɓa myi kwa wna omwu shi kwa wu, kwo oho nyi ɓwugyi ma n ho gnyi zankwochi nyi, kwo ɓa myi kwa wnaho kwa wu ho, galu kwosa kwo ɓa myi kwa pa ho shi, kwa wna ho, kwa-kwa wu ho shi, so galu-kwosa, kwo che che yi lo, kwo kpe genyi lo n mwa.